Kunnaq ummaq väega põnõvaq eläjäq, selle et mitte õnnõ ei saaq nä esiq kipõstõ õhku hüpädäq, vaid nä saavaq ka kipõstõ hindäl suust üte väega pikä keele vällä ajjaq, minkaga nä püüdväq mutikit.